Ny fahaiza mamorona da miteraky fanavaoza sy fandrosoa amin'ny fiaignan'ny olombelo satria manamora ny fametraha ny vahaola vaovao amin'ny olo i io sady fanavaoza ny hevitra efa misy.